Njí ţí unú aniberëser njí de, <hesitation> biká përeparir aniberëser njí. Mankumandir kagato kaweli farin kawël bakáaţ batërarin yël use <hesitation> copati kaweli <hesitation> mëndáan mí kacëf untabël ná bëtakala waw. Apare kewitir bancinţ njí bëmbandí und kankur aniberëser yoo uwar und bí garësa.